أكثر لحظة بحياتي قدرت فيها اكون قوية و واجهت فيها مخاوفي، لحظة وفاة بوي إنه بس تركنا و راح. أني صرت ال- الأبنة الكبيرة المسؤولة عن كل شيء. أني ال <hesitation> وقفت بوش كل شي. أني تحملته شغله. أني اللي تحملت مسؤوليات أخواني الصغار. أني صرت كل شيء إلهم.